Ionun1 yo leo ut say man tibbom. Metteen yan bernite sunin omma sun. So amaa nerie mi taipull tibbom. Pulte tibbom se chop iniam sarwe om khokiam munia. Rda katadun se mi munjitan onin.